<hesitation> Ny aminah manokana, zah tsy mahay mitendry gitara, zah te ahay gitara fa zah tsy mahay mitendry fa piano haiko tendregna, de piano tià- tiàko laligniny mihoatra anizay fahaizako azy, dikan'izany piano no tiàtiàko tindreny toy izay gitara.